נעם באלניסבה לאלסלאחה אלנוואיה קסתהא، חינת פי חאלאת אִדא מא אסתעמלת פהי כתקטל בזאף דיאל לאבריאא ו אנאס לי מכליפין תיקונוא באלניסבה מא כתוצלהם תא שי חאגה، אלא אלסלאחה אלנוואיה חאצהא תתחרם עלא צעיד אלעאלם כאמל, תא שי דולה מא יכון ענדהא אלסלאח אלנוואי, פין מא כאנת כתקטל בזאף ד אלאבריאא.